Ie, misy mihitsy ireo sakafo heverina fa manatsara fitadidiana sy fifantohana, ohatra amin'izany ireny karazana voanjo ireny, reny sésame 'reny, de sôkôla, sôkôla moa zany no tena be- be mpampiasa aty aminay aty, rehefa le akaiky fanadinana reny a, de mihinana sôkôla ny ankamaroan'ny ankizy.